כ'וואלט ענדערש געוואלט זיין א באקאנטע קאמידיען ווי א באקאנטער טאנצער, ווייל איך האב נישט אזוי ליב צו טאנצן, און, איך האלט אז מענטשן האבן מער הנאה פון א קאמידיען, מ'קען מער מאכן מענטשן פריילעך און כ'וואלט מער הנאה געהאט פון מאכן מענטשן פריילעך און לאכן ווי פון טאנצן